Tsy azo tratrarigna tsisy fijaliagna ny fahasambarana satria raha ôhatra anao koa te ho sambatra tsy maintsy mandalo fijaliagna zay vao tonga amin'ny fahasambarana. Tsisy olo zegny tsy- tsisy olo hoe sambatra tsy nandalo fijaliagna zegny. Tsy maintsy mandalo fijaliagna zay vao tonga amin'ny fahasambarana. <noise>